Como nannecoh ipan inin tichachonten motohtoteyah souameh yilamatzitzin motohtoteyah de vevexehqueh oncateh tli memehqueh pero quitzotzonayah viyolin viyolin quitzotzonayah ya inon motohtoteya de vevexehqueh de vevexehqueh motohtoteya ino cachi cahe <hesitation> quicualitah gentes de neco o tlacamu muchihchiuah quisa quicuitih teju neco quinxomatih itquinxomateh quemeh de <hesitation> veventzitzin calamatzitzin motototiah quitlulia inxomplieloh quitlalia insarupe uan inon nochi gientes tlatlamovisouah tehuan titlamovisouah porque ticualitah ticualitah quenih quichiua quenih motohtotiya in lamatzitzin ica in vevetzitzin de primiero oyayah de vevexehqueh sutepa quisas de veventzitzeh ya ion nochi gente quicualita nochi gente tlahtlachiya tlahtlamovisoua titlamovisouah tiquihitah quenih quichiua quenih motohtotiyah uan inon tejun neco ixo ipan nen topueblo neco xiachonten ya inon quicualetah nochi gente tlahtlachiya tlahtlamovisoua titlamovisouah tiquihitah quenih quichiua quenih motohtotiyah uan inon tejun neco ixo ipan nen topueblo neco xiachonten ya inon quicualetah pies neh no cateh gentis cuali gentes oncateh povircohtin de noche tictusqueh ictosqueh de nochi oncan neco oncan caiuali porqui oxon yomopatlac tiempo oxon miyac plantonto tlachichina tlatlachichina o tlacamo motlaliah <hesitation> medio lohlocuhtin lolucutih ca igual techcuihcuilia totomin techiquitza techquetza techcuilia in totomin uan aveces canah queman hastah techmacah onca oncateh gientes neco hora cuahcuali oncan o viercohten amo quipieya irispieto ca tehuan quemeh tehuan ya tivehveyi ya catipitzin tiave ca ueyin poes magasi entre plantohton techcuehcuelia in totomen tixcoua siniyontleh siniyontlen techcaua porque tehuan techcucoliya acuelic ocquisas cuali demirouac uxon yomopatlac tiempo aleves antes canah quemah nochi pasarivi cuali pero horita yaca <hesitation> yomopatlac tusqueh yuncah de tlimach de nochi oncah uxan maticpiyacan cuiraroh para itquisasqueh acmo itquisasqueh tan <hesitation> acmo itmoconfiarusqueh.